आरी अलग अलग प्रकार के आयल। हाथ से चले वाला आरी बिजली से चले वाला आरी। डॉक्टर मन के द्वारा भी आरी के उपयोग करल जायल। ताकी हड्डी ला काट सके या प्लास्टर ल काट सके। फ्रेम आरी के उपयोग कोई भी चीज ला कटे में उपयोग कर सकत ही। आरी से लकड़ी लोहा पीतल के काटे में उपयोगी होयल।